<hesitation> Ny micro-onde ah de fatana elektronika, efa misy maripana faritanao eo ah alohan'ny anengenanao zavatra eo amboniny, fa ny fomba ataoko andrahoana sakafo mangatsiaka de alaina ny vilany manify ah ampiana ilay sakafo mangatsiaka ao anatiny de faritako fotsiny ny maripana ilaiko <noise> mba ampahafana an'le sakafo de zay. <noise>